қасымда бол айым қасымда бол айым өзгермейтін қалауым менің
қызғалдақ гүл көз тоймайтын қарасам да күнде
мен сен үшін күн болып шығамын нұрын төккен гүлге
айың боламын айналсаң да қою қара түнге
күн кешейін көңіліңе қаяу салмай мүлде
тілегіміз жүрегіміз бірге
көңілімде жоқ басқаға орын жаулап алдың жүрегімнің төрін
мекен етіп махаббаттың көлін
қасымда бол айым қасымда бол айым өзгермейтін қалауым менің
қасымда бол айым қасымда бол айым өзгермейтін қалауым менің
көңілімде жоқ басқаға орын жаулап алдың жүрегімнің төрін
мекен етіп махаббаттың көлін
қасымда бол айым қасымда бол айым өзгермейтін қалауым менің
қасымда бол айым қасымда бол айым өзгермейтін қалауым менің
қасымда бол айым қасымда бол айым өзгермейтін қалауым менің
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
жаңалықтар
қайырлы таң студияда наргиз ибрагим
қызылордада баласын жүрек тұсынан пышақпен ауыр жарақаттаған әкесіне қатысты сот үкімі шықты деп хабарлайды қазақпарат аталмыш оқиға ақпан айында болған
кешқұрым уақытта баласы ас үйде әкесінің анасына айқалап жатқанын естіген сосын әкесін сабырға шақыру үшін сонда барады
ашуға берілген әкесі анасын ұруға ұмтылған сол сәтте баласы анасын арашалап әкесін итеріп жіберген
маскүйде болған әкесі баласының бұл әрекетіне ашуланып үстел үстіндегі пышақпен баласының кеуде тұсынан ұрады
осылайша ол баласының жүрек маңайын зақымдап денсаулығына ауыр зиян келтірген
сот отырысында жәбірленуші яғни баласы әкесіне кешірім беретінін айтты
әкесінің бас бостандығы қалатын жаза тағайындауды сұрады
аталмыш қылмыстық іс қызылорда қаласының нөмірі екінші сотында қаралған
сотталушыға қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің жүз алтыншы бабының бірінші бөлігімен кінәлі деп танылды деп мәлім етті қызылорда қаласының нөмірі екінші сотының баспасөз қызметі
баласының денсауылғына зиян келтірген әкенің үш жыл үш ай бас бостандығы шектеу жазасы тағайындалды
ақмола облысы зеренді ауданының бұрынғы әкімі мен оның орынбасарлары пара алғаны үшінші сотталды деп хабарлайды тенгринюс антикорупциялық қызмет баспасөз қызметіне сілтеме жасап
ақмола облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі зеренді ауданының әкімі мустафинға сондай ақ оның орынбасарлары жақыповқа және мұқашевқа қатысты сотқа дейінгі тергеу ісі аяқталғанын хабарлауда
аталған тұлғалар жеке компаниялардың директорларынан жер телімін жалға алу мерзімін ұзарту және оларға тиесілі емес телімде
дәнді дақылдарды егу бойынша шаралар қолданбау үшін үш миллион теңге сомасындағы жалпы құны бір жарым миллион теңге болатын екі жылқы және үш мүйізді ірі мал түріндегі пара алған
биыл он тоғызыншы маусымда зеренді аудандық сотының үкімімен мустафин үш жылға бас бостандығынан айыру жазасы мұқашевқа бір жыл алты ай бас бостандығынан айыру жазасы кесілді
жақыповқа төрт миллион теңге көлеміндегі айыппұл салынды
сотталғандар өмірбойы мемлекеттік қызметте және жергілікті өзін өзі басқару органдарында қызмет атқару құқығынан айырылды
бүгін елордада ойыншықтар хикаясы төрт мультфилімінің қазақ тіліндегі нұсқасының тұсаукесері өтеді деп хабарлайды қазақпарат
ойыншықтар хикаясы төрт мультфильмі қазақ тілінде аударылған біздің отызыншы туындымыз
соны дубляждау үшін нұр сұлтан және алматы қалаларының елуден астам актер кастнигтен өткен ал фильм барысындағы саундтректердің барлығын әнші данияр өтеген орындады
тағы бір айтып өтетін жайт бұл мульфильмнің төртінші бөлімі және бұған дейінгі бөлімдер қазақ тіліне аударылған емес яғни ана тілімізде алғаш рет жарық көріп отыр
сондай ақ голливудтың том круз киано ривз том хэнгс секілді танымал киножұлдыздары алғаш рет қазақ тілінде сөйлейтін болады
әзірге осы жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныстырамыз жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы елордада күн ашық плюс он төрт градус алматыда ауа температурасы плюс жиырма бір градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
сен кімге өкпелейсің жасыңды төкпелейсің мені кінәлі деме
бақытың басқа қинама босқа мойындайықшы соны біз
малынба жасқа жаңа өмір баста тоғыспас тағдыр жолымыз
соғар жүрек жылап жүдеп екі бөлек бір бірімізді танып біліп
сен кімге өкпелейсің жасыңды төкпелейсің мені кінәлі деме
өзгеге еркелейсің жоқ демейсің кетемін десем кетпе дейсің
кім үшін бәрі неге
өмірің айна қара да ойла сезімім көнбес сөнбеске
жүрсек те қайда одан жоқ пайда кетті ғой бәрі келмеске
кет кет дейсің өкпелейсің жоқ демейсің кетпе дейсің
жоқ демейсің өкпелейсің кет кет дейсің кет кет дейсің
соғар жүрек жылап жүдеп екі бөлек бір бірімізге бақыт тілеп
сен кімге өкпелейсің жасыңды төкпелейсің мені кінәлі деме
өзгеге еркелейсің жоқ демейсің кетемін десем кетпе дейсің
кім үшін бәрі неге
сен кімге өкпелейсің жасыңды төкпелейсің мені кінәлі деме
өзгеге еркелейсің жоқ демейсің кетемін десем кетпе дейсің
кім үшін бәрі неге
мені кінәлі деме
кім үшін бәрі неге
жұлдыз фм де таңғы шоу
достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз і дәл қазір студияда наргиз ибрагим ақбибі хамидолла
ств арнасында тікелей эфирдеміз және жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасына да мінекей қазір қосылып жатырмыз
бүгінгі алып отырған тақырыбымыз тылсым күштерге жалпы сенесіздер ме і және ыыы естіген
аңыз әңгімелер бар ма
ыыы меніңше білмейтін адам жоқ сияқты енді осы сұраққа байланысты әйтеуір кішкентай кезімізде әйтеуір бүжәймен болсын бізді қорқытып соны айтамын
ііі жаңа құбыжық дейді ме әйтеуір сөйтетін еді ғой иә сегіз аяқты қыз келді сені қазір алып кетеді дегендей
сегіз аяқты қызды бізге айтпаған сегіз аяқты қыз келеді саған деп
иә қандай болды екен ол
білмеймін енді өзің кішкентай болғаннан кейін сегіз аяқ деп кәдімгідей елестетесің ғой аяғы сегіз қолы да бір мынадай бір деп
гибрит адам секілді қылып елестетесіз әйтеуір
бізді әйтеуір менің ыыы апам бар жұмакүл деген ол кісі і біздің үйге ең алғаш рет келген кезде мхм
біз үйде бес адамбыз енді мен бар анам әкем және үш і екі інім мен бар бесеуміз ғой
бірақ ол кісі тұрды да алты адаммен амандасты
сосын енді мен ойладым енді ол кісі сәл енді дұрыс емес шығар енді дұрыс емес қой енді алты адаммен амандасып тұр бірақ
мүмкін анадай жай ы айтылып кеткен шығар енді саламатсыз ба саламатсыз ба
жоқ кәдімгідей тұрды да бір өзінен өзі ешкім жоқ алдында тұрды да сәлеметсіз бе үй іші аман ба бәрі қалай жақсы ма жағдайларыңыз деп амандасты сосын
ааа өзім ішімнен ойлап қоямын мәссаған не болды екен бұл апа кішкене қартайып қалған ба деп қоямын
сөйтсем артынан сұрасам ол кісі біздің үйдегі жаңағы үй иесімен амандасқан екен
ммм одан кейін енді жалғыз қалып көр үйде енді одан кейін айтып берді ғой ол адамның түрі қандай екенін маған
оны былайынша айтқанда орыс тілінде домовой дейді ғой әр үйде сондай иә өзінің иесі бар деп айтып жатады иә келісемін мен де оған
енді сондай бір қызықты анадай бір тақырып жайлы керемет хаттарыңызды жолдасаңыздар біз ііі билет ұсынатын боламыз
әбдіжаппар әлқожаның концертіне және ән мен әнші концертіне сол себептен хаттарыңызды жолдай беріңіздер
ііі сонымен қатар ыыы айта кетейік алаш медиагрупп холдингі компаниясымен бірлесіп бірге оқимыз атты жаңа арнайы жобасын бастаған болатын деп біз бұған дейін де айтқан едік
бұл жоба аясында түрлі туындыларды оқуға дайын эстрада кино және телевизия жұлдыздарының қатысуымен теле ішінде радио бағдарламалар шығады
бірге оқимыз жобасының негізгі мақсаты қазақстандықтардың жас буын арасында кітап оқуды насихаттап қазақ тіліндегі туындыларға қызығушылықты арттыру
м айта кетейік тағы да бұл жоба бірге оқимыз компаниясының қолдауымен өткізіліп жатыр мхм
ііі не дейді мына жақта жарнама болып кетеді ме екен әлде қалай болады екен бірақ оқи берейін енді
қонақ үйі ііі жағында мхм сонау ссср кезіндегі і больница крематориі бар дейді
иә бұл жерде өлген адамдарды өртеген сол больницаның ішінде тылсым күш бар деп естідік достарымызбен түнде барып бірақ ішіне кіруге қорықтық дейді
несін барасыздар көруге қорықсаңдар
ы мысалы дәл осы оқиғаға ұқсас ыыы қаңыраған ұлы отан соғысы госпиталі бар иә иә иә
ы мен ол жақта болғанмын
ааа бардың ба кәдімгідей ішіне кірдім ой айтпа қорқынышты екен кәдімгідей бірақ і ештеңе көрген жоқпын күндіз бардым ғой жарық кезде
бірақ мен біз екі адам болып бардық мхм
менің жанымдағы адам сол жақтағы барлық жаңағы елестерден қорқынышты адам болды да
одан кейін мүмкін і ол енді мені қорқытпақшы болып апарған ғой сол жаққа сөйлесу керек болды да сонымен
түсінген сияқтымын енді кіммен сөйлесу керек
енді жаңа қаңыраған ұлы отан соғысы госпиталі деген қырқыншы жылдардың аяғында ұлы отан соғысы ардагерлері мен мүгедектерге арнап салынған ғимарат
кейінгі жылдары бұл мекемеде ауғаныстан ардагерлері де ем қабылдаған
жер сілкінісі барысында шатыры құлаған госпиталь қаңырап қалған
десе де адамдардың кетуіне зілзала ғана түрткі болмаған өзге бір тылсым дүние әсер еткен дейді ғимаратты аралаған адамдар ммм
мекеме ішінде қалған дүниелер қарасаңыз дүниелерге мхм адамдардың асығыс бір нәрседен қашқандай заттарын жарты жолда қалдырып кеткендерін көруге болады дейді
енді соның өзі бір өте қорқынышты ыыы сурет сияқты иә елестетіп қарасаң ше әрине
енді бәрі жақсы болсын деп тағы да айтайыншы мен
сондай ештеңе жаман дүниелер болмай ақ қойсын мхм
ән тыңдайық достар сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
сырқылдап соққан әрбір сағатым жол сынды саған баратын
тауыспай сабыр төзім тағатын алдыңнан күтіп алатын
мен гүлмін күн болғаныңды қалаймын жаныма шуақ себетін
мен кейде бұлт болғаныңды қалаймын шамданса нөсер төгетін
бір сырымды айта алмай келемін жібермейтін датымды
қайта қайта қайталай беремін жаным сенің атыңды
таппайсың мендей таппаймын сендей жаныма жақынды
жарасын тауып әрбір күніміз азайтып қайғы мұңымыз
біріміз күннің шашқан нұрымыз біріміз дала гүліміз
мен аймын гүл болғаныңды қалаймын ақ сәулем саған түсетін
мен кейде шөл болғаныңды қалаймын суды да аңсап өшетін
бір сырымды айта алмай келемін жібермейтін датымды
қайта қайта қайталай беремін жаным сенің атыңды
таппайсың мендей таппаймын сендей жаныма жақынды
бір сырымды айта алмай келемін жібермейтін датымды
қайта қайта қайталай беремін жаным сенің атыңды
таппайсың мендей таппаймын сендей жаныма жақынды
таппайсың мендей таппаймын сендей жаныма жақынды
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында және инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына ассалаумағалейкум қайырлы таң ақбибі хамидола қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
және ммм қонақтарымыз бүгінгі қарсы алыңыздар қайрат әділгерей және бақыт тұрман
қалайсыздар қалай жеттіңіздер күшті күшті сіздерді тыңдап жетіп келдік уайымдап
кеше қайратпен ыыы бақытқа үйіне барғанмын ғой эфирге сендер келесіңдер деп айтуға
сол түнімен әңгіме айтып шай ішеміз деп қайрат екеуіміз
үйлерінде қонып қалып жаман қорылдайды екенсің
ол мен емес бақыт қой ол сосын артындағы суды жібермейді екенсің деп бәрін
қалжың енді қонбайтындай болдық қой
ал қош келдіңіздер қош келдік қош көрдік
иә тылсым күштер жайлы бір керемет
неше түрлі әңгімелерді айтып келатсыздар енді шынымен де ол тылсым күш деген бар зат қой енді мхм
тылсым күш болғанда ыыы тылсым күш деп бұл адамның бойындағы қасиетті айтады
яғни ыыы бір ерекше қасиетті киелі адам деп жатады ғой мхм
бізде мысалы батыста арқасы бар адам иә иә
мысалы ол мен тылсым күшке ие ол мысалы әулиелерді айтуға болады да біздің жер бетінде өтіп кеткен
біздің қазақтың даласында көп қой енді мәшһүр жүсіп көпей атамыздң өзі мысалы тірісінде өзіне ас беріп кеткен адам
отыз үшінші жылы сендерде ашаршылық болады ол кезде маған көңіл бөлетін жағдайларың болмайды деп өзінің өлетінін біліп
ыыы ас беріп кетіңдер деп айтқан екен көрдіңіздер ме ммм
ыыы маңғыстаудағы бекет атамызды айтуға болады мысалы
м сондай бір аңыз әңгімелері бар ғой енді түсте ол кісі ыыы намазын маңғыстауда оқыса кешке ақшам намазын меккеде оқитын болған деген сияқты әңгімелер
яссауй атамызды айтуға болады жер астында қыл алпыс жасынан кейін
әрі қарай аңыз әңгімелері бойынша тағы да алпыс бір алпыс жыл өмір сүрген деген аңыз әңгіме бар
тіпті алпыс үш жасынан кейін жер астында кіріп кеткеннен кейін ешқандай азықсыз рухани өмір сүрген мхм рухты азықтандырған тек қана
анау зікірменен иә аллаға деген мадақпенен деген сияқты тылсым күш деп соны айтуға болады
ал енді мына шетелде бір ыыы тылсым күштерге қатысты ғалым
психоаналитик еще отырғанда бүйтіп отырады ма сілкініп
жоқ енді ыыы енді өзімнің ойым ғой енді пікір таласыватқаным ғой ы білгенміді өзімше айтватқанмын мен өте қатты білемін оқыған
көрініп тұр иә сол иә дауысыңыз да бір керемет болмайды дегенді де оқығанмын
ііі сен қайрат шынымен психолог болсаң сен анау біреу ы сағатпен бүйтіп ұйықтатын
қарап отырыңыз есіңізді жиыңыз деген сияқты
біз бірге оқыдық бақыт екеуіміз
сол кезде бізде сарайшық деген ыыы музей ашылды
музей иә бар ыыы атыраудан қырық бес километр жерде бұрын мегаполис болған екен ойлаңызшы
он төртінші а он екінші он бірінші ғасырда миллион тұрғыны болған қала болған
оны естігенмін аңыз әңгімелер бойынша осы мәскеудегі ыыы купола бар ғой анау кремльдегі сол негізі сол сарайшықтағы мешіттен алынған дейді ммм архитектурасы
кейін айшықтарын алып тастап крест қоя салған көрдіңіз бе
сол сарайшықтан ксения деген власова деген қыз анау енді бейіт басы ғой енді
сол анау бас бар ғой адамдардың сүйектері көп иә сүйектері көп ашық жатады
музей ана иә иә кисточкамен ашып ашып ашып бәрін тапқан ғой
сөйтіп қыз келеді де көреді де адамның басын іхі
сүйекті алады да рюкзакқа салып алады ғой күшті екен деп ііі блин классно деген сияқты орыстар ғой енді
сөйтіп ксения власова бір аптадай сабаққа келген жоқ одан кейін
мә не болды сөйтсе апамның бет ауызы ісіп
енді әруақты адамдар ол жатқан ғой ол жерде
бет ауызы ісіп неше түрлі бір анандай ауырып өлім ауызына дейін жатып қалған екен
сол кезде бір ііі бақсы балгерлерге барған кезде осындай бір ыыы мысалы бір әруақты адамның киелі адамның бас сүйегін алып кеткен екен
орнына апар қайтып орнына қойып мал сойып құран бағыштаңыздар дегеннен мхм ксенияның мал сойып құран бағыштап бет ауызы орнына келіпті
одан кейін ол андрей болып кетіпті
жоқ сондай бір ыыы оқиға болған иә бақыт өзі айта алады мектепте қатты шу болып ойбай
осы оқиғаны бақыт тұрман қайталап айтып беріңізші
сіздің нұқсаңызды тыңдайық иә қайраттың несі ғой жаңағы қатарлас класстас қыздары ғой сондықтан ол көбірек біледі де иә бірақ естігенбіз бір кішкене бұзықтау қыз болатын
қазір аман есен жоқ аман есен қазір ксения жүріватыр күйеуге тиді деп естідік
і менің енді мына бағанағы менің де естіп келеатырмын ғой тыңдап келатырмын да іхі радиодан
нарынқол кеген жақтан көбісі хат жазып жатыр сондай тылсым оқиға аңыз әңгімелерді айтып жатыр ғой енді болған оқиға
бізде ііі менмен бірге үмбітпаев амангелді ыыы деген жігіт оқыды мхм театральныйда менің курстасым
сол кезде ол бала кезімде айтқан осындай әңгімені тоғыз ба сегіз оқимын дейді ы мал бағады ғой енді мхм далаға шығарып бір көшенің малын бағады ғой енді
бөліп бөліп алады іхі өріске мал кезек мал кезек иә
сөйтіп малды баққан кезде бір ешкіні таппаймын дейді ешкіні сөйтіп
содан анау қаланың ауылдың шетінде бір он бес жиырма километрде баяғы совет үкіметінен

ол бірақ қирап қалған өзімен өзі соның ішіне келіп іздеген кезде бір ешкі бұрышта тұр екен дейді де
таныдым біздің ешкі екен ешкінің арқасынан ұстаған кезде ешкі бұрылып қараған да
амангелді үш күннен кейін есін жияды ғой
сол бір көрші ауылдағы бір ыыы сондай бір оқиғаға тап болған адамдарды емдейді екен
үш күннен кейін бір үлкен кісі шалдың үйінде табылған екен амангелді сол жерде есін
адам емдеп кеткен бе амангелді
емшіге апарған емшіге алып барған ғой үш күн есін жиып ыыы сондай қасиетті қасиетті құрандарды оқытып
сағатым түсіп кетті ғой тылсым күштер

бұл амангелдінің есімі қазір аманғали базар жоқтағы емес
кеген ауданы ыыы қарқара ауылы мыңжылқы савхозында тұратын
ііі амангелді сондай бір қызықты біздің өзіміз мысалы мен екі мыңда оқуға түскен кезде екі мың бірінші жылы бізбен бірге имантөлеева гүлсім рахметтулаевна
біздің дос қызымыз мына жарокова аты бүгін радиода жарокова калинадан
ы сол кезде сол кезде бір комнаталы үй жароковада алты мың жарым доллар болады
бұл аяқастынан бір арзанға алдым төрт мың жарымға алдым қуанып орыстар сатқан ғой
еркебұлан русланов деген қазір менің досым ол астанаға көшіп келіватыр
қайрат әділгерейдің әңгімесінің жалғасын естігіңіз келсе ешқайда кетпеңіз
таңғы шоу
жеткізсем екен өзіңе қалай арналған саған тілегімді
төгілген сенің көзіңнен арай елітіп оятқан жан жүрегімді
гүлім тәп тәттім таң болып аттың ғаламатым махаббатым сеннен таптым
мен сені шын сүйемін жүректің дүрсілі едің
әні болып махаббатымның жүрші менің
мен саған шын ғашықпын көруге күнде асықпын
өзіңмен бақыт дегенмен шын ғашықты
асыға санап минуттарымды сағынып демде үлгеремін
айрылып естен сүйіп қалуды мүлде мүмкін емес деп жүрген едім
жұмбақ сырымсың ән жырымсың жан гүлімсің өмірімсің тағдырымсың

әні болып махаббатымның жүрші менің
мен саған шын ғашықпын көруге күнде асықпын
өзіңмен бақыт дегенмен шын ғашықты
жаным бәрі сен үшін кешегім бүгінім келер күн
менің әлі есімде біздің алғашқы кездескеніміз
сенің нәзік дауысың сыңғырлаған күлкің бәрі есімде
мен сені шын сүйемін жүректің дүрсілі едің
әні болып махаббатымның жүрші менің
мен саған шын ғашықпын көруге күнде асықпын
өзіңмен бақыт дегенмен шын ғашықты
жарнама әбдіжаппар әлқожа алтыншы шілде нұр сұлтан қаласының циркінде оригиналсың атты жаңа ән кешіне шақырады
кеш қонақтары роза әлқожа және очоу басталуы жиырма отызда
байланыс телефоны сегіз жеті жүз жетпіс жеті екі жүз жетпіс сегіз тоқсан тоғыз отыз үш ал сен оригиналсың
сіз сулпакта салып алынған самсунг гелакси эс он керемет смартфон ғана емес екенін білесіз бе
бұл сыйлығы бар влагман өйткені әрбір самсунг гелакси эс онға сулпак сымсыз самсунг гелакси батс құлаққаптарын сыйлыққа береді
сіз самсунг гелакси эс он смартфонды керемет баға екі жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бастап сатып ала аласыз
асығыңыздар ұсыныс шектеулі сулпак артық шығынсыз
күндіз түні теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге қорларды әрі бері ауыстыр да шексіз әлеуметтік желілерді қос
толығырақ теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
пантогрф продюсерлік орталығы және нұр сұлтан қаласының әкімдігі ұсынады
осы жазда елорда жүрегінде әлемнің түпкір түпкірінен келген этно жанрының жарық жұлдыздары
еуразия екі мың он тоғыз музыкалық сахнасында бас қосады
шілденің бесі мен алтысы нұр сұлтан бәйтерек монументі алдындағы алаң
концерттердің басталуы он жеті нөл нөлде кіру тегін толық ақпарат тенгрифест нүкте ком сайтында
енді роумингте вайфай іздеудің қажеті жоқ
алтел ұсынған роумингтегі шексіз интернетті қос та шетелде интернетпен үйдегідей рахаттан
алтел бірінші бол толығырақ алтел нүкте кизетте
біз қоршаған әлемді табиғи қалпында көреміз
мінсіз баланс контраст жарық пен көлеңкенің түсуі заттардың ерекшелігін ажыратуға мүмкіндік береді
жаңа сериалы хуавэй пи отыз смартфондары бұл функциялар мен дизайнның тамаша үйлесімділігі
барынша жұқа корпус кез келген міндеттерді орындайтын процессор
ұялы фотосуреттер ережелерін қайта жаңғыртқан камералар жаңа сериалы
хуавэй пи отыз смартфондарымен жарқын эмоцияларға толы ең керемет суреттерді жасаңыз
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промоқаптамадағы три желание майонезін сатып ал мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желание беретін миллионға асық
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
содан не керек имантөреева гүлсім жарокова калининадан бесінші этаждан бір комнаталы үй алады бәріміз қуанамыз
і үйіне барған кезде мен білмеймін ана еркебұлан бастырлады екен постоянно үйіне барған кезде
мынадан майкамен қылғынып оянады таң атпай мхм
сосын ыыы кухниядағы ы ванныйдағы суды өшірсе еркебұлан залға қайтып келсе анау қайтадан сарылдап ағады да
ойбай сосын холодильник бір есігі бір жабылып бір ашылып ашса жұмыртқалар сынып холодильниктің ішіндегі заттар астан кестен болыватады ғой
ашса свет жанады ашса свет жанады сөйтіп қорқып жүреді ғой
сөйтіп маған айтпайды ғой олар келе бер үйге келе бер дейді менің ойымда түк жоқ жатамын үйде іхі
ұйықтаватамыз ғой сөйтіп біреулер свет жанады өшеді
олар маған айтпаған ғой
сосын еркебұлан еркебұлан десем мына жерде еркебұлан жатыр ойымда ештеңе жоқ қайтадан

төрт бестерде оянғанмын ғой сол
жеті жарымда будильникті күтіп жаттым ғой таңертең сабаққа кетеміз ғой қалай будильник шыр етті киініп алып бастым ғой
сосын сабаққа келген соң ыыы театральныйға келген соң еркебұлан бүткіл әңгімені айтады ғой
мен айтамын сен қызықсың айтпайсың ба дұрыстап ескертіп деп пе иә
сөйтіп не керек әйтеуір олар да шаршады іхі сөйтіп орталық мешіттен имамды шақырып
бір молданы шақырып ол кісі аластап ұшықтап ыыы оқитын затын оқығаннан кейін басылды
содан үйге қонған кезде бәрі тыныш солармен бірге ұйықтайтын болдық десең ойнап айтамын
араласып кеттік бүгінгі таңда кел шыға ғой десе
қонақ келеді қонақ келгенде тыныш отырыңдар деп пе
қызықты да емес енді бір ыыы естен кетпес оқиға иә әрине
қайрат әділгерей ыыы бақыт тұрман бізде бүгін қонақта қайрат это алмаз дейді
қанатың талмасын құдай көпсінбесін дарыныңыз бен шабытыңызды дейді машаллах рахмет қандай хат
болды әңгімені жалғастыр сұрақ қой жасұлан
болды де менікі тылсым күшке жатпайтын шығар мен үй жинап жүрсем қалада жүрсем жерден не шаштан не жіптен екі деген санды жиі көремін дейді
өзімше оны бір жақсы нәрсе болар деп ойлап қоямын ммм екі деген санды бәлкім
жоқ мысалы кейде болады ғой қазір қойған нәрсеңді жоқ болып таба алмай жатасың ғой иә қайда кетті осы үйде бір шайтан бар сияқты деп баяғыда бір
иә бір кезде тауып аласың иә сондықтан да кім біледі ол да ондай әлем бар ғой енді үш әлем бар дейді ғой енді мхм
ыыы жындар әлемі сосын барзақ дейді біздер дейміз содан кейін і әзіл әлемі
ол төртінші әлем ақылбек досжанов бауырымыз
ыыы м бәрі өтірік жалған деген хат келіпті кокоджамбо сексен сегізден саламатсыз ба
менің атымның арқасы бәрі адайлар ғой ааа
бақыт тұрманның ііі дауысы өте тамаша дейді өте керемет әнші неге жиі шықпайды қайрат шығармайды
иә жалпы шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр
қазір енді жаңалық жоқ қазір ыыы біздер енді ән іздеу үстіндеміз іхі
бұл кісі енді әнді кез келген әнді айта бермейді талғамы бөлек қаншама композиторлар жіберіп жатады
ыыы тіпті өзі де айтады мынандай әнді мен маған фортепиано алып берші өзім де шығарып аламын деген сияқты ммм қызық қызық бірдеңе анандай жай
ән жіберген композиторлар ренжімеңіздер
шаршады ақындар да шаршады композиторлар да

ақшасын төлеп клипін түсіріп беремін ұнамай қалады ұнамай қалады болмаса жоқ ұнамай қалады емес
енді кез келген жұмысқа жауапты қарайды іхі қатты өзін өзін сынға алатын адам барлығынан да сондай нәрсені талап етеді
енді өмірлік жар етіп сіздей азаматты таңдап алғанына қарағанда талғамы өте мықты болып тұр ғой
бақыт тұрман қайрат әділгерей таңғы шоуда жалғастырамыз оу
таңғы шоу
сезімнің мен алауыңды сеппедім тек сенің ғана жанарыңнан
неліктен айырмады көздегенің жанымды талап мұңнан
сөнгендей үмітінің жалындары біз бірге жүрген сағым күннің
жүректің қалауына бағынбады тағдырым тағы бүгін
неліктен таңым болып келмедің көңілдің біліп күрсінгенін
неліктен махаббатты мендегі жаныңмен түсінбедің
неліктен үндемедің көзімнен моншақтай тамшы үзілгенде
неліктен жолықтырған өзіңе соқпаса жүрегіміз бірге
қайтадан көңіліме келді күзің өкініш мүлде басылмайды
білеміз екеуіміз де енді біздің жолымыз қосылмайды
неліктен таңым болып келмедің көңілдің біліп күрсінгенін
неліктен махаббатты мендегі жаныңмен түсінбедің
неліктен таңым болып келмедің көңілдің біліп күрсінгенін
неліктен махаббатты мендегі жаныңмен түсінбедің
неліктен үндемедің көзімнен моншақтай тамшы үзілгенде
неліктен жолықтырған өзіңе соқпаса жүрегіміз бірге
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
қайрат әділгерей және бақыт тұрман бүгін бізде таңғы шоуда қонақта
енді қайраттың әңгімелерін тыңдадық әлі де тыңдаймыз он бірге дейін уақыт бар ал қазір бақыт тұрманның дауысын естігіміз келіп тұр иә
қалайсыз амансыз ба жақсы ііі рахмет аман
қайырлы таң қайырлы таң иә мен басында амандасып қойғанмын
ііі бақыт тұрманға сұрақ ы қайрат әділгерейге қарныңды кетір спортпен шұғылдан деп айтасыз ба
бір кездері мен анадай инстаграмға видео жібергенмін маған сегізінші мартқа сегіз кубик маған сыйлайды
сегіз кубик сыйлаймын сегізінші мартқа
бір шарикпен жүр ғой әлі десе не сөйтіп енді сол жерде қалды енді бір күн сол неге бардық фитнеске сондай бір
бір күн барамыз да сонымен шаршап келеміз
сумка алып крассовка алып соншама дайындалды еще кәдімгідей соған спортивка
иә бәрін алып сөйтіп барып іхі
жоқ енді бір күн барғанда мен ыыы
бір пайғамбарымыз бар еді ғой сұлу пайғамбарымыз
ет тураватса бірден тураватса саусағымен бірге турап
сондай сияқты сұлу болып кетермін деп ой алла тастадым
қарындасымыздың күлкісі керемет екен дейді от души ғой дейді
ммм жүдеу керек денсаулық жақсарады дейді
көбісі енді і күлкісіне тиісіп жатады өте шынайы табиғи
енді ііі мынадай бір өтініш келген екен ыыы өте бір сезімге толы хат екен бұл
жан жарым дейді сені туған күніңмен құттықтаймын әр күн сайын мен саған шын жүректен әлемнің бар асылын жақсылығын қуанышын байлығын тілеймін
өміріміздің қыры қашан да жайқалып гүлдей берсін тәңірдің шексіз қолдауын тілеймін
ііі диханбаева фируза дейді сен менің жүрегімнің қуанышысың сен менің жүрегімнің бақытысың сен менің өмірімнің мәнісін
сен менің ұлымның анасысың туған күніңмен жалғыз менің махаббатым күйеуің шафхат
фирузаның туған күні екен бүгін фирузаның туған күні кешке барамыз бұйыртса
құтты болсын ыыы фируза шафхат екеуіңіздің махабаттарыңыз мәңгі болсын баянды болсын і кішкентайларыңыздың қызығын көріңіздер дейміз тамаша
ал былай дейді семейный әзілдер кетіп жатыр ғой күлкісі әдемі дейді бақыт тұрманның
бір біріне ұқсайды екен жалпы ғашықтар ұқсайды деген рас қой бақытты болыңыздаршы рахмет
бақыт тұрманға сұрақ қайраттың қай жеріне қызықтыңыз тұрмысқа шығарда дейді
а қай жеріне қызықтыңыз
осы былтырдан бері осы көрмей жүрмін
шынымен де күшті екен
қай жеріне қызықтыңыз деген біртүрлі сұрақ екен енді
қай жеріне болғанда мен еш жеріне қызықпаймын адамның
қайраттың өзіне адами ретінде іхі
мен оған өзіне де айтамын мен сені жақсы адам ретінде жаңа сүйдім деп тек қана жігіт ретінде мынадай әп әдемі жігіт ретінде емес ондай ол
ондай әдемілік те жоқ қой сенде
ы ішсе ашуланады
ал құрметті достар бақыт тұрман қайрат әділгерей қонақта мынадай хат келіпті кокоджамбодан сексен алты миллионға алған үйіңді айт құнығып
таңғы шоу
жұлдыз фм
жаралған нұрдан тәттімсің нәр алған жырдан тәттімсің
жұпар аңқыған тәтті иісің еркеле маған
айдынды кешкен ақ құсым жаныма көшкен бақ құсым
ғашық болдым мен жаным саған
жайнашы гүл гүл сайра сайрашы бұлбұл
өзіңді сүйген құлайды жүрек дүл дүл
жайнашы гүл гүл сайра сайрашы бұлбұл
өзіңді сүйген тулайды жүрек дүл дүл
арайлы таңдай тәттімсің шырыны балдай тәттімсің
ғажайып қандай тәтті иісің ерекше туған
бағыма сені таптым шын жұлдыздай мені жақтың шын
өзіңмен өткен бар күн думан
жайнашы гүл гүл сайра сайрашы бұлбұл
өзіңді сүйген құлайды жүрек дүл дүл
жайнашы гүл гүл сайра сайрашы бұлбұл
өзіңді сүйген тулайды жүрек дүл дүл
жайнашы гүл гүл сайра сайрашы бұлбұл
өзіңді сүйген құлайды жүрек дүл дүл
жайнашы гүл гүл сайра сайрашы бұлбұл
өзіңді сүйген тулайды жүрек дүл дүл
жұлдыз фм де таңғы шоу
бақыт тұрман қайрат әділгерей осындай керемет жұп бүгін бізде қонақта таңғы шоуда
ассалаумағалейкум қайырлы таң баршаларыңызға
жаңа енді қайрат мырза ыыы кокоджамбо деген әріптесіңіз жазып жатыр сексен алты миллион
і осы үйді алар кезде жанболаттан он екі миллион теңге алғанмын қарызға соны әлі қайтарған жоқпын соны әлі менің артымнан құнығып соны әлі айтып жатыр ғой
өзі құнығып па иә
жоқ енді і сексен алты миллионға үй алыпсыз жоқ сексен алты енді
айтуға болмайды ондай нәрсені осындай нәрсені айтамыз да осындай нәрсені көрсеткеннен кейін халық бізге негативпен қарайды да
әртістер сендер шалқып жүрсіңдер бүйтіп жүрсіңдер шетелде
жоқ енді үйтіп айтпау үшін халық сен сексен алты миллионға алдым деме сексен бес миллионға
жалпы тұрмыс жаңартқанымыз шын иә
көктем мезгілінде бір жақсы отбасымызда бір жаңалық өзіміз үшін
қонысымызды жаңағы ауыстырып жаңартып кеңейтіп балалар өсіп жатыр дегендей иә
сондықтан сондай бір өзімізде жақсы жаңалық ақ адал еңбекпен алдық ақ адал еңбекпен иә
кокожамбо ғой жаңа он екі емес он төрт миллион алдың меннен деп жазып
ол енді оның алдындағы екі миллионды қосып тұр ғой жалпы тек кокоджамбоға
таксовканы тоқтатып қойып көріп отқансың ғой эфирді дейді ой молодец қандай таксовка дейді
ааа ыыы қайреке базар жоқ ыыы түнгі шоуды керемет жүргізеді дейді рахмет
ыыы айтпақшы концерттеріңіз неге азайып кетті дейді базар жоқтың концерті
осы мен осы сұраққа таңғаламын біз енді басқа театрларға қарағанда жылына төрт бес концерт қоямыз мхм
иә гострульдік сапарға шығасыздар
сонда да і сендер көрінбей кеттіңдер ғой деген кезде мен ойлап қоямын да сонда қалай үнемі көрініп жүру үшін қанша концерт беру керек деп
соған қарағанда ыыы сапалы ы концерттеріміз көп болу керек сияқты деп ойлаймын да бірақ енді осындамыз аманбыз
қарақұсоваға бір пародия салып беріңізші дейді теска жоқ оны сала алмаймын
ол кісі енді мә біраз сынға қалды ғой іхі
жаңа тылсым күшке байланысты қайрекеңнен біраз оқиға тыңдадық бақыт тұрман не дейді дейді
сенде де болған шығар енді мә есімде жоқ менің ондай тылсым
жоқ естіген оқиғаларың мысалға бәріміз тұяқты қыз дегенді естідік
қапшағайда жүріп бара жатқан кезде бір қыз тұрады деп әруақ қыз иә иә
оны естідік сіз қандай оқиғалары естідіңіз білмеймін енді анандай естігенмін бір і жолға жүріп баратқан кезде жанағыдай машина қатты жаңа жылдамдықпен жүріп бара жатады ғой трассада көбінесе
сонда гаи тоқтатыватса сол кезде жаңағы машинаға адам отырады
қатты жүріп келатса қасыңа адам отырады иә есік жабылып кәдімгідей ойбай сондай сияқты
машина айдап келатқан жігіт скорості ауыстырған кезде анандай жүн жүн сияқты қолды сондай сезеді де
сосын анау қорыққаннан иә сен айтыватқан әңгімеңді мен біліп отырмын
қорыққаннан қарамаған ғой мына жағын кері қарап ұшып жүре бергеннен
сосын анау біраздан кейін барып есігін ашып шығып кетеді дейді де түсіп кеткен ғой именно сол екі ортада да
сонда ы үлкендерге айтқан ғой осылай осылай осындай оқиға болды деген кезде
ондайды негізі дальнобойщиктер дейді ғой мхм көп жүретіндер вот сол кісілерде көп болады менің ойымша солар көп көреді
таң атпай көңіл күйді көтеріп жатсыздар рахмет сіздерге қайрат және бақыт дейді
таңғы шоу қазір тағы бір ән тыңдап алайық одан кейін жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз тамаша
таңғы шоу
қандай жақсы бауырлардың болғаны көңілімнің көлдей шалқып толғаны
бірге туған бауырларым қорғаным өмірімнің шайқатылған орманы
бауырларым баға жетпес жан асыл қиындықтан